aaa kayuh da ngancak inya gago pasal penyihat ti, sien ceh [ar] ba mung pasal diet. Pasal kayuh naan, pasal [aaa]penyihat tibu, mung bala dayak sbab ihong inya iti'k ne kabus eee atau pun dog kandam high, mani'k daya datuh. Mung en aduh lagik nya madam, madam jantung. aaa, ti da ngancak inya gago rayu ti ne.

uhh Artis da, da paling kuk suka sen ceh, janik Pablo Pakaso sebab ne, indi, tok iti' inya tebuk printing ne pasal The Last Supper. Da suka kuk rayu dangan. Lagi pun ne batul-batul pidaan anih rati painting sien.

Skulah dangan ande amang mesti ne samah samah bekerjasamah sen kerja ne maju sen ne puan anak anih kemajuan anak ti meng anih anak ti maju da skulah uhh en mah kerjasamah mesti biguna raye. Kan adep ira ngancak anak kita maju meng en lagih apabila adeh pasal wang report report pasal anak ande amang mesti pantas lagih. Mesti pantas lagih ngajung skulah anih da berlaku da skulah ande amang mesti puan anih da berlaku ngan anak ne da skulah. uhh wang adeh kayuh da patut ne bilajar ne meng en lagih da ramin lagih wang adep kraja da jugon skulah ande amang mesti tubek mesti pasti anak ne bilajar da ramin ngunah kerja da jugon guru. Da skulah pun meng en mah Anak inya ti mesti kaping sanda guru da skulah. Sabab uhh anyap kayuh da beken da mesti adep puan ne Pak mesti kaping guru ngajar da klas meng en lagih semua kayuh da tunah skulah.

Aku ira jadi guru ce sibatul ne manih bada jai jadi guru. ti ngajar anak inya lagipun sibayuh adep ngajar anak inya adep pun mesti bilajar lagih guru ti, ngancak anak inya maju ngancak bala ne paguh meng en ce. Meng en lagih bala da komuniti ti ahi lah peranan bala guru lagih, Jadi kan bala anak inya panai maju, kan guru panai ngajar. Kan anak inya hormat guru hormat lagih ne dangan inya da beken. Jaji ka ne luah masu skulah kan ne ubo skulah memang ne jaji inya da paguh. Wang ne kaik kanan kerja da datuh, skurang kurang ne moral ne paguh ulah ne paguh.

<noise> Binatang da paling ku suka tebuk ne, sien ce, anak singau. Sebab singau ti memang ne aaaa.... nyaga ramin. Lagi pun wang adup ira ngkudip singau ti, memang ne, memang ne meni, aaaa..anih boh kuwan inya, setia, loyal dengan tuan ne, dengan inya da ampu ne. Mung en lagi, kai ne ngundah kayuh da macam-macam. Mung ngandai da ramin saja. Magau, nyaga ramin. Lagi pun kanan adup ngirubi ne.

Mele mele ku adeh handphone...mene mene sidi raye aseng ku sabab uhh silama ti adep nulis surat susah adep kaping berita agah masu dingan da juho...pak itin ne dangan adeh handphone...mesti ngaban ne sabab adep ira kaping anih agah masu dingan adep ataupun anih ka da ira pidaan neg dingan adep jam jam en adep puan jaji anih anih per...anih anih agah da bauh ka memang pantas puan sitagal handphone ti lag...mel adohh ah kan adep nulis surat biminggu minggu neg inya da juho ataupun biburan buran baru ne kanan malas ne...itin mbuh adeh handphone mina adep mesej saja karang jam jam en adep kanan saut ne.

Saket baju saket ti kai sade <laughs> moh biasa keyuh dak mung ti bilaku sebab wang adep anyap gaji icek ataupun aaa pineput dep icek memang saket, memang saket, memang teek, teek inyaman ne susah bilanja.

Aku memang tiap anu aku exercise sen adas ku luah. Exercise macam macam cara ne sama ada ku bikabon atau exercise da aaa asal adas luah, birajung ka panu ka, ngakat kayuh ka ato pun ngunah hobi adep sapa sen sentiasa sihat. Meng en lagih kayuh naan adep, kayuh naan ne mesti ne adeh dawe pane mesti adeh daging ce sen ce adeh dawe pane adeh daging ato pun ti da ngancak tibu sihat. Meng en lagih pikir adep , ba ngancak pikir adep kusut ba ngancak pikir dep gago sentiasa birangen sentiasa sidi sentiasa rami baru adep ira sihat.

Da pikir ku pasal suwe da ihong ihong ti adeh rami la adeh rami la sebab adeh dingan da dangan adep wang adep tubek sukan da skadep mina adep saja Indi indi ato pun single kuan ramputih memang ne adeh boring icek pak puas aseng. Da skadep meng ti memang adep uhh ngajah kayuh da ura ira adep lagih wang ne suka badminton uhh skadep ne rami lagih. Wang sukan inya da ihong ihong meng inya main bol, main basketball rami sebab ne ihong.

Sanda pitayen aku neg bala dingan ku da juho masu ramin sirata nitih ramin uhh mesti contact aba retek retek wang adep nganai da juho meng en ceh sen adep sentiasa puan anih agah agah da bauh uhh meng en lagih wang adep mene da binua da juho kiye nyaga adep kiye birayo dangan inya lagih...sen adep sanang mene da tarun inya ataupun sen adep sentiasa uhh adeh dingan uhh wang adep sentiasa mesej sentiasa call telepon dingan adep meng en lagih baru adep kaii nitih da maru bina...meng en lagih janik relationship adep hubungan adep sen ne sentiasa sen ne makin sesek.

Binatang da paling bahas uhh. uhh Da namik tik, atik anyap gajah. Mung tarun bekun. Jaji ne binatang da paling bahas sien ceh buhang. Buhang ceh da paling bahas. Sebab ne mendu tu'an lagik. uhh En mah ceh da paling bahas. Pak jarang inya tebuk kayuh, buhang tik da tu'an dedup ne mendu.